أول حاجة هشوف اهلي و اطمن عليهم ،و هقول لحد من اصحابي أنا كنت فين ، و هقوله كمان ان أنا إحتمال كبير ارجع تاني ، و هدور على الزمن الي أنا كنت فيه حصل فيه ايه و هدور على الأحداث الي حصلت فيه علشان افهم أنا ليه هناك ، بس كده